ס'איז דא איבער צוואנציג מינע עפל, <hesitation> יעדע עפל האט א אנדערע מינע טעם, אפאר זענען מער זויער, אפאר זענען מער זיס, אפאר זענען מער ווייעך, <hesitation> און די וועג ווי אזוי ס'ע- מ'ע- ווי אזוי מ'נוצט עס צו קאכן מאכט די חילוק וועלכע מינע טעם ס'האט און ווי ווייעך אדער ווי הארט ס'איז.